जो ये ुण्ठ ची न टेका गला मई जल कु भंडार ची पानी की कमी सेहेन करदु और तापमान सेहेन शीलता भी ची यैमा रेगिस्तान आहार भी ले सकदु और वातावरण कई अनुकूल शारीरिक विशेषताएं भी छे ची ये मा